<noise> taka nka ye lo ta ka nka ye lo nandɨ'ɨ lo kukēē nuu ye <hesitation> ndeyu nka lo kileva'a nka naá kuu taka nduvendo, nda'a yɨjlɨ, kulanduu, mino stila, mino ñulavi, ye lo nda ja'ai tomiyu, ye nda'a laurel. ye oregano, ye naá kuu ta nka ye ndayuku nka lo kukēē nuu ye comida naá, lo kuu ajnu naá, te ta ye ya'a naá xi ye ya'a tata nka lo niño kutu nka mee ta te, yivi nde laa nka, te iyo na'i nka nde-ndee nda kutu vijna nka á, te ye ya'a tata naá ye ya'a arbolito, ye juajillo lo yetu, ye juajilo lo lakayɨ, ye ya'a lo nda ja'ai chile de agua lo ve <hesitation> u nduve, ye naá nka kuu ta ye ya'a naá